kunkuru ndabbawa on je wala yawa to do dilla do mari kosde guda nai, didi ha yeso be didi ha bawo. dum do irta leddi nasta nder joda je wakkati duddum ngam dum yidi pewol.